Yani nini, fyana rafiki yani andusikire. Aseye kwamba uri jira ni muntu aboha sana, atite yani roho yosaidira, yani nakowadomire nokamwa kumwaira shida, au kumririra shida, yani ura akaku kakusidira ari au na kono wapatire! Koupatire yaani wo- wowo wiwi. yani najakoni fyana uje aseye ihara jii koni wadomire, natiretomuwira iki njii labda alutine na muntu oko jiyo au itwire na muntu uko jiyo aseye namtwarire rafiki yani hara njia, labda fyana anhere, ushauri waboha, au njoli, au wakasharia wingi, okona labda ura njii kowadomire, namuwirire jii rafiki yani ura jii koo- kutokundusikira ari vandu vyeviha, yaani basi maa akavaviki fyana aseye aaha, <noise> koninademire nokamuwina ura mwamwala junaidi ura. Aisee uhu- uku kumfumya ari vantwi, inamaana aranika ari kura njira, mbere javantu kira muntu aritange, au fyanandome nkamuwire ura mwamwala kowamuwirire kintu, ari namo arina! Yaani naa moyo wonanii wovika kintu mtumi. Wine, kwahiyo nakonadomeri nokamuwira, inamaana chalo ari noro vii yeye, au fyana asake labda konoushauri, asina kumpera ushauri, fye asake muntu ukaribu ambaye mweomulanga yeye ura nji koadomi nuku, nadomire nomweleza itatizo ramwi yane fyane akatola ushauri taka viika naniluu mh- vosi sawa litakashea mawazo vyaboha, takamuhera ura mwenyiswili aweze kunusuru labda boya injii boya ijile ili wireke neye, nakoniujue njyeyi wo ukadoma jiyi apa kamulonda vira vyeosaka. Nako niujire vyaviha, esaka labda na kivaha, au joli, wee paka kamjish kapaka munanilii kumlondere vira vene osaka hamuna, woko wokodoma nyingi labda fyano ayi ni sinosaka ivi yene wasoka yijive nohosaka njiwa hamuna. Yaani nako neafidilile boda uloke wakichungire vi nyumbi, wakava umuhe wamuhire ushauri ja uhonji. Au chingi, yani fyana <noise> ushangae labda muntu akakulusikia, vya viha, wewe kira kintu su- sukiboya hamuna, lakini wakashana vii, yani muntu okulusikira kwa mavarwi kwa- kwamarafiki javuvingi, ayi ura mwamwala junaidi ari njiri na njira, ari jii na jii wewe wojova maana suirisulwa ni- nivara m- marafiki vavu sivari kakusula vosi tuku, kwatite vingi vee varinaura rafiki ambao waboha, kwatite vingi ve vari na urafiki ura wa kinafiki yaani, kwa hiyo vira vene wajolusika urarafiki adomire nomuwira rafiki yaku wingi okuseya ayi mwamwala junaidi ayi taamunkatera ji na ji. Haya aura wingi nayeye vira vewolusikirwa kura siovye ndatuku lazima jiaklonde jiakuseye, ayi amu fulani akuseya ji na ji, ni kweri wu. Basi na vira ve wojokavitera maa wakashana vii na roho yani moyo watumbukire nyongo yaani siwosaka da kumsaka tuku. Nakani ujire virave ok- okiyoya alosika nawezwe vyaboha hao kuseji lakini wewe kura moywei, waritite suiriweza kumuwira wamuseye, ayi amu mwamwala uyu aseya wakundusa njiyi na njiyi, hara suiri suire naniluu suirijenga tuku. Lazima uti- unanii usihishe vii one, jakusina chene chendeleyire hara njira, wakamurumira vi aaha sawa sawa mwakaseka hara lakini nauseka neye. Kura moywi kwatite kintu chena uru nocho notamani yaani kwanza uhu jiii! Nomulanga ninoseka vii neye, lakini ahu pia kiki ichunga uri hara maneno yaki yolusika. Kwachu ura- mu ura- ura- rafiki ambaye mwene asina yaani i- i- ifuriji rachu toseya sirigandisha tuku. Yaani langa ure naniluu maneno yolusika, siyo kira ineno vii nolusika vii ayi. Yaani kira ineno rokona yani kama rafiki wakoseya uhu nirafiki yaani wenulusaka aaha aa, kwatite rafiki walonga yaani ura vii kona lusikire iki njii, yani chala ari nocho moywi sarikati tumwera muntu yoyosi tuku na koati kumuwira muntu yoyosi. Labda naye ura muntu amwaminire, siariweza kotolusika vii kwa muntu wingi ambaye vii mu- wotolusika aha viintu ukarine awe asamire na muntu wingi kwamfano asire amu nkatera mwala fulani njii na njii, jii na jii. Aaha umuntu ari joo siaboha tuku. Kwahiyo koo numuntu alijo musumile umutangire ili- na, saruke kusumpura hamuna. Kwahiyo ahu jiyo! Nubaa uri mbwa jani vii joseka seka vii hahulu seka seka nivi hapohapo yaani lakini suirelusika jira jira jokuku jokuku nanii kura! Moywi hamuna. mo- ukachala vii mokatuba joseka vii nafyamone na nkuku vyabohire jii mukatuba seka vii- muone na- namusinga sijui jole ukujio. Yooubwita nana namasolo ukifugira vii umwa ukatuba sera uratavene iboya sijui njole okonjio. Basi momokachanga jira vi jire jamo moa- jona lakini jira nyumbi nyumbi. Ukava wirekire nojo wochunga yaani udire kamuwira kwasaabu konou komuwe wolusikire vili jeje joku jokunanii kura moywi waku. Tayari yeje pangusa mataku vii nako yani wateyire mwala siku yaani fya- tube bado mihala adome mihara adire nafika kwachu vii moja kwa moja. Atube twera vi, ayi wateyire mwala unjii na njii, wateyire mwala uyu njii na njii aboya jii avairwe ni mulume sijui joli oko jiyo vitukire na mulume wachwe mara jole oko njiyo. Basi mambo yarifoko vii njii, kwahiyo viri jii rasi vyaboha tuku, <noise> kwahiyo kwatite rafiki ambaye fya akulusikire vyaboha? Na kwatite rafiki yingi vii akuchafule vi- vibasi vi ilimradi vii akuchafwire! Baasi. Ila vi kwatite wingi akakulusikira vi wee maa vi- vyaboha vii safi, wingi vi akatola vi ineno fya mamuwire kintu chingi jii, yeye akakigeuza yetofika kura chageuzirwa yani tofauti kabisa. Yaani nawojo shurwa yakwamba ayi amwala fulani alusika jii, wakamseya ayi amu ni niji na jii ndusikire yeye nijole amu ki- ivi avigeuzire kweri nalusikire jii lakini ayo maneno yingi ayongerire, sindusikire jii nini tuku, kwahiyo nonjiyo.